Bueno áh muo ku nain doh noh tó tsah semillero báh muo ngie tsáh joh noh, joh oh úh chiu tsá mü joh-joh óh wi tó tsá héh li záh noh humedad li cuaí jo noh laí muo já naí jo-jo noh joh tó tsáh chái bolsa joh chía tsa mü joh noh ñih tsá báh muo temporada ain müh jo óh tóh muó joh noh, joh lá oh ñii tsá joh <noise> la-la muo aig záh. Záh muo ku naíh á criollo <noise> záh noh ku nai, ku nai bái joh ku nai táh áh paí joh bá áh ku naí noh mejorado gi oh haz jó no óh gi noh bueno joh nái já laí en-en maseta kó ló tsá joh laí ñih tsá tiempo chá ain mü <noise> áh jáh óh noh joh bá main-main déh gi tsá pues la muu aí noh báh ain gi tsá coi tsá asi tain tsá éh uh nih tain tsá éh arroz au comida seca joh có-có gíe tsá có áh joh bá muo naih fuh báh ain gi tsá muo tsá naum en-en guacamole jo noh niu muo tsá eh úh muo tsáh joh niu tsáh chai licuadora joh caig shiu tsá noh éh uh maih éh noh-noh cilandro éh jo noh aum joh en guacamole joh báh ain tsá noh báh asi picoso jo noh. Caig la oh caig tsá ñih caig tsáh jo noh lá jo gi noh bá ain gi tsáh también pues ain toi cha bai que mü-mü ku nai también mü joh ké es bueno para bá muo cuó tau tsá cha fuo goh noh es medicina casera joh tain óh zé cha jaum noh un cuarto dé áh cha-cha noh mü-mü ku nai. Mu ku nai un cuarto có cuarto chíu tsáh jó-jó noh tó tsá chái mü joh muo tsá téh aum kó óh zé, óh zé cha gaum kó áh cascara cháh coco un poquito un cuarto joh la óh noh mu-mu casera pah no muo cuó tau tzáh áh jo tó aí muo ku naí áh noh áj jo tóh aí mü chá ku naí joh gé gi tsáh pá no-no ku nain no áh ja.